Ya'a chinda onre ndatu ndakatu, ñeuu ndajetu miluchi ndaikonde ndakonte takatu ján jejunanduu ndavatu takatu ñetuu xhetuu mii ndañunu yetuu taka, nii luchi ndanimetu ndeyuu ndenena juina kuetini metuján, yijentu ndakui kundetu ndajui kundetu anuu miján tute ka'a ñoján takaya kunchindutu, ndavatu takatu ñetuu xhijetuu ndañunujan yetuu chijetu yo'ó ñonoján yetuu yiñetu, miluchi nañinitu kueti nimetuján kuu hi inchindutu ndavatu taka.